c̲h̲ixkwaꞌ x̱oꞌbgiꞌn xkuꞌn xki c̲h̲owma xiuw xiu ic̲h̲ë lo guꞌn xki diꞌltsa xkuꞌn c̲h̲ixkwaꞌma komid c̲h̲owma, badzela xka c̲h̲owsama ber saꞌnga nana nli nap lëꞌma xkuꞌn yu c̲h̲ow xki nup x̱oꞌbgiꞌn nup, kaska lëꞌ giꞌn ngega dzekna nak guꞌn c̲h̲ixkwaꞌ x̱oꞌbgiꞌn o giꞌn yeꞌtsna c̲h̲ixkwaꞌ x̱oꞌbgiꞌn xki c̲h̲owma, nak giꞌn tuxdla nak c̲h̲ixkwaꞌ x̱oꞌbgiꞌn, giꞌn yagna c̲h̲ixkwaꞌ c̲h̲owma xki, nana ansa yu giꞌn misarol yu c̲h̲ixkwaꞌ nup x̱oꞌbgiꞌn xki, pues gunuta nanná c̲h̲ixkwaꞌ x̱oꞌbgiꞌn xki.